Ledohanan a so na matobi ideal ndia so na derajat duahulu esa, te mete ma lena neme ndia so na matobin na seli. Ma leodaen na so na ideal ndia derajat sanahulufalu losa duhulu.